أولاً هنستنى لغاية ما هو يهدى ويبقى قادر يتحكم في غضبه ميبقاش متض- يعني غضبان وكده، بعدين أوضح له مثلاً اللي حصل بالظبط أو إيه سبب سوء التفاهم ونعتذر له ونأكد إن الشخص ده مهم عندنا وحتى لو كان هو اللي غلط فإحنا مسامحينه وكده.